Wula baa wula baa wartale baa nŋa woo foye jaŋ bari issi maaboroo kaa woola issi waafiroo ka'ala yira wula baa.